Tɔɔ ɛma avɛ jɛ masi ebwuma ma nɛt awai lem ama ma kpashe ma chu ajɔɔjɔɔ ma vɛi anjɛ sabot jabottɛ ambɛ sasi evɛ tɔɔ kama okun enyi ma enyi uɛi ma bwumuniɛ sara tɛi ogaskiya onɛt saka tɛi ogaskiya ga engyangkɛ sikipashɛ engyagkɛ si wɛi siki wɛi e ewɛi e ama mu ya ajyi nɛ mu dau nɛ emu kpa enkɛ nɛi avɛ ba eni bɛ tɔɔ mu <hesitation> ciya vɛi mɔɔ muya e vɛi suwɛ mɔɔ ba enni bɛ tɔɔ mu wɛi nɛ dai jut kɔɔ mu saka kpasamu nɔɔ musu gøɔ dadi ba sɔɔ sara kpashɛ sara asɛk avɛi ekɔɔjɛ. zɛi sa vɛi eni <hesitation> mu cuku wɛi emu kpae mukpa enkɛnva kuma ma bwuma onet sara wɛi ni shɛi sara abwuma <hesitation> elura nɛ egyani domi egyani musu yani nɔɔ egyani musu ya assɔɔ sɔɔ ni ka sɔɔsɔɔ shang agani ja zɛi a shang <hesitation> ryya nasara sini shang anɛtɔɔ <hesitation> agɔgkɛ ni e zɛi nɔɔ tɔɔ ashang aga ja zei ema kama cɛma <hesitation> mo ma icɔnanni, Mu ovɛgkɔɔ ma busumani nɔɔ abwuma vɛi <hesitation> ekpam egya ni tɔɔ ekpam egyap ni nɔɔ na sɔsɔɔ gɛni a sɔsɔɔ muya asɔsɔɔ sak azit mɔɔ kpɛ wa kpashe wa yat juni saka yatma juɔɔ ma muyani ka bwɛi mɛ shang ma wa bɛbia awaka takamima saka wa takamima awaki agama saka frumbɛi muya agani enkigya si zizai tɔɔ inda masi kpashɛ bwumani kɔɔ sɔsɔ toɔ musu yani nɔɔ osteven kusunɛ ma makpa amɛn jɛ ma tɛkamu ovɛi oga yinama vɛkɔɔ ana akwai eti musɔo bisi jɛkpa mi zamelink tɔɔ ozemelink tɔɔ na ogajɛni naajɛ bwumpɛ egya mai tankimbɛ tɔɔ kusu nɛ da ma tɛkɛni bisi wɛi da angan ba ama bɛ wɛi agwai bijɛ kpili sɔɔ musu jɛ kusu nɛ jɛ dɛ zemelink jɛ kpashɛ jɛciya eti namu kpasɛ acia gyinama avɛi <hesitation> ajɛ chɔngchɔng mana akpakuri bisi wɛi da anjan ba duka bi wɛi tarɛ namu sɔɔ musuku jɛ namu kpashɛ namu jɛ ciya vɛi kai suwɛ mɔɔ enkai masi kɔ rɔɔ na muɔo kɔɔ nɛkɛmbɛ kɔrɔvɛi tashɛ Sɔɔ ma tɛkamu nɛ sɔɔ egyanjkɛ masiki bwuma manɛt ku wɛnɛi kɛ tatɔɔ ma bwumu onɛt sa kpashɛ sa sa sara kpashɛ enyi evaru egya tɔɔ musuku enyi egya musuru kpa mu varu ejɛp tɔɔ ama mususu varu ejɛp ba mu sɛt da agan muwɛ kaelam muzɛ kɔɔ bam gaskiya su zɛi zɛi ba saka vɛi ambɛ sa varu nɔɔ mu enyi sajɛ <hesitation> ka kpashɛ sa jɛ namu tuma musu zɛ kpɛgajɛ nambɛ ba muda embɛsa kpashɛ sa ajɛ ɛvaru ba ama musuku <hesitation> saka vɛi ambɛ vara sakaba mu gɔdadi avɛi agyi wɛi gatɛ ewani tɔɔ mu gajɛ wani <hesitation> ajɛ jara na ambɛ sa kpashɛ sa varu ejip amma musu jɛ juru ogajɛ gyi sasi enyi evaru ɛjip ba mu jyi wa konkai <hesitation> nu damuwa tɔɔ kɛ shang emma ma bwumaambɛ sa kpashɛ <noise> sa agyi oga tɔɔ ejkɛ tata kɛ enakɛ kuma egya kɛ masha ebwuma no anɛɛ ezɛ tɔɔ muenyi anacɛbɛ sa ba nɛ embɛ ma sa ciki maɛ anzin sɔsɔɔ ma ba da na vɛi na maiɛ zink sosɔɔ da kama iri bɛ steven nɛ sa sizɛ kɔcɛ nɛ bɛzɛ e kpashɛ bɛenyi tataɛmbɛ ovɛh na bɛ na kpashɛnah, Ajɛ nambɛ tɔɔ kami enyi sa sɛt nɛ kaca sɛt muna ayambi <hesitation> ayambi sa wɛi dagan tɔɔ mbɛmbɛ mujɛ koɔ ayamu tɔɔ nu wɛi ajura nacɛ nɛ bini bisi kpashɛ bisi makpa na ambɛ bɛ jɛ nambɛ tɔɔ ama dukambɛ sa wɛi cura anacɛ ba tɔɔ kai shang ma bwuma egyan kɛ sai wɛi kizɛ wai mai ciki na enyi kɔɔ onɛt enyi sa wɛi enyi zɛ a dɔiɛ mu bwuma ni tɔɔ wɛmi cikin kɛ enyang kɛ wɛi ki zɛ masi gɛp mɛ nɛt tɔɔ entɛ etatɔɔ ma bwumu onɛt ena enkyɔ ma bwuma onɛt sa wɛ na fibi musuku wɛi na fibi iɛnɛ ai kɔɔ maniki wɛi nu bukata mu enyi kpashɛ onɛtɔɔ waenyi kpashɛ waenyi jama kama <hesitation> a gama ma jɛ guju steven iɛnɛ mana steven masi wɛi na fibi ba jama hɛra der mayɛ pɛt mu enyi vɛi seven wa kpashɛ steven wa jama ama steven saka shɛ nakɛ muya masi kpashɛ masi gɔdadi masi jɛgam ba don sa kpashe sa wɛi nakɛba tɔɔ egyagkɛ masi enyi kpashɛ ma zɛenyi kɔrɔɔ kɔɔ inkɛ ici din enyi sa wɛi na agan jɛ zɛ a kɔɔ musuku enyi nama wanɛ kai oba agama mana mbsiki ba ya agamu a zizɛ mu shang opɛnti mu shang usilin mushang oplama mushang otisɛ otisɛ mu shang. <hesitation> gɔnɔɔ <hesitation> egya gicɛ shi shang ogjuɔɔ olajawa, Mu shang <hesitation> okushin mu shang duk aga jɛ sushang ugchu zizɛ mu wɛi ni egyi kpincɛ ekicin <hesitation> ucɛmu saba kpa enkigya namu gya mu wɛi ni <hesitation> engya gɛzɛ tɔɔ muya ma gɔɔ dadi masi ba da angamu ba kpashe mba egya nɛ gɔɔ zɛ ɛgap tɔɔ muya ama agamu sava wɛi nɛ dim gaskiya masi zɛ ba ajamu har ma sɛt ma gɔɔ odadi ma ajadin ba muda vɛi idan ajamu wɛi nɛ tim masi zɛ sɛt ba tɔɔ ya kamata muya vɛi <hesitation> aga <hesitation> ma bwuma azayɛ sa kpashɛ sa zizɛ sa wɛi nɔɔ ushɛ sa wɛi nɔɔ osapta tɔɔ muya kama ajanjɛ <hesitation> opɛricɛi gaskiya bisiki jɛ sɛtti o aw <hesitation> kpa emcigyani nu cɛgni awa sa da zizɛ sɛt gabakidaya ma tɛkamunɛ muku gɔ enuk kwɛ shawa sara yara wa ba, Sara <hesitation> akake aga ba muya ga amɛ kwɛg shawa nɛ muya <hesitation> owashing hand basic wak abɔkɔɔ musuku ginkigya duka ajgu mbai ajgu mbai acɛi inshɛ ni inshɛ duka kaca wɛi yɔɔ gabakidaya tɔɔ muya adami ukpashɛ udakc awa u wɛi ni lim mu gɔɔ awazɛ pinnuke awa sa pinnuk tɔɔ kashang dole ma bwuma evup watɔɔ omotɔɔ musuku wɛi na kɛi bɛ jɛ gajɛ namu kama mudɛ ambɛ saba mnɛ imi da mini she ni <hesitation> evup kɔɔ ambe sa katami ba nɛ emotɔɔ misi fuba nɛ niya badama misi zɛk nakɛ dɛyɛ dɔɔ ba ba soboda muda bisi wɛi na kɛ ba ama misi wɛi namɛ nɛ miya mi bibami,